Wuusandu e huwa to ɗum ɗi dibbake ɓoggi ɗin, to ɗum dibbake ɓoggi, ko to ɗum ñoƴƴi ɗi, ɗi sooñi, ɗi tawti ɗi pi lesmaaji, sey sawti heɓo.